<laughs> Galik la alibasa n ze wa, ba ka boti wɔlegɔ. Soo fu san dikɛ ba biŋe zi'an ti wɔlegɔ bɔna ba wan sagum. See ti fu bisɛ bɔ'ɔ ti kusebego paara. Ti fu yaregɛ ba ti kusebego paara ba. Bala ba kan sa'am. Ba kɔ'ɔm gã mɛ yu'ura.